<hesitation> Isaka maraindrainy tegna tiàko hagniny mamy ôhatra mamboatra dite de mividy môfo afangaro beurre de asiagna ronono, zay no tegna tiàko fa tsy sakafo masira.